ayem qam ayem ntonacchet da sheimacta nnache yalacpi ihualpi enahuac da dashetacpi nachena na yentonacchet.

Aiem ra ivita so ýañoxoqui nache sequelec

Na etaxat qaiachegoxoto'ot se'eso llic lta'adaic se'eso llic na etaxat nache na'attau'a enauac ne'na nma'pi qalaxaye huo'o se'eso qapio'oñic llic na etaxat nache nache ishet da na nma'pi huo'o na laquip

Qa shixahua iletepigue yi ima a' Laborohuapi namena maiche pa aguet da cailogue da ihuen na eqa n'notaxaqui nache qaiuehueo'o qaiuehueo'o que eca natan naxanaq

Aiem so lota ana nañiguisepi iot'ta a' Calaxaye sasaýaten qam lenaxat Calaxaye selota a' na nañiguise qataq na huo a' Na lahuoxopi ana na nañiguisepi

Aiem sauoteque cara'ac ñimatec cara'ac saxanec nam ena no'onatac maye sapatta nachera ra ñishitaique

Ra qaio'ot que'eca ndaxac nache enauac nam nauorhuapi ishet ra qaiamalec ra qaio'ot camaye nache ishet ra qaiauta'aguet nam ena anac ra qaialecta'aguet

Ayem sepeta'a na i'otta na yanecpi da qayachaigui aca'aca paxaguenaxaqui nachecam eca napaxague'etac sailauague da huo'o ca yayaten

Naua pa'atrec vi'iye qaica ca ra ioqta qaiuen ca shigaxaua ra ro'onataxan cha'aye qanmenaxananguet ana lcat maye no'onanataxanaqte

Aýem sa'axat can ñaq sa'adaxaatac huo'o que'eca ýanaxanqa' nache da qoýaañi ne'ena auxa ýataqta sa nlauasheguemegue da ñaxat

Cam huo'o ca lmenec nache ishet da nqatic lqui'i ca lmeetac nache nataq'en ishet da qaishiiten qaiauota'a ana ntaxaýaxaqui

Aiem yeqopita ra ñaxaixatega ne'ena no'onecpi mashe qaioxoretac Ñi Io'otapecna huetaigui na'ana itaxaiaxaqui

Sohua patric 5 vicie dalaxaic da nshietenaxanaxaq chaaye da taiaxaqui da huoo ca vetaie anom nache came ca caimeteq nache caisegnaxana caiabotaa' so taiaxaqui

Aýem da huo'o ca ñivacacion nache saýia que'eca ýihuo' ñamaqtega

Na qom llalaqpi qataq enauac na qom huo'o som la'ashaxac qolloxochiyi ra'ashe na ñaqpiolec qataq na nsoxorpi ỹipi nataqa'en le'enaxat queloque qataq so na'ashaxac le'enaxat pon

Da iloxoq da caioxona na ena huetaague lahie ca shexaua laiaxnec onaxaiq chaaye ishet da nyactaxane que eca yataqta caioqta qaueta

Aýem can aýem cocho'olec ña'axaixaatega naxa so ýi'axaiquipi maye devigaxaatac ivictapigui asa'aso lvicole oonolec lquet qataq do'onaxaatac nacheso so ýataqta yiqopita da ña'axaixatega

Ca shiguiac ishet da nlo pioq

Saxat ra mashe qaicaua ye ita'al qalaxaye huo'oi soua iqaia't

Ca huo'omshi ýataqta huo'o ca ipaca'a da nqo'ona ca l-lla alhua dataueguesop da nachoxoyic

yi sotaa' huotel lalaxat so iataqta lta'araic

Dam choche iehuen nataxanaxa ana na mala' da ana na tahia a' ca anom lahie Doqsheq la iaxneq maye iaxnaxanaxaiqpi maye paitaguet da ilo'ogue de eda onataxanaxaiq

Na alpi da huo'o aca l'aale ishet da huo'o aca maiche lmenaxanaxaqui cha'aye huo'o da laýajnec na alpi

Ca shiguiac selota'a naxa caaýo

Ana ichoxot ca ena'am da shegaxaua laiaanec saxanaxa saiatenaq qomi' qom qalaxaye na doqshe mashe rogoxotega ana na lqat maye huetagui ca shiagaxaua laiaanec

Aýem saxat saishet da qalota na laleguepi da so'ot que'eca iuoshec

Ca huo'o ihotaque que eca n'menaca sa alhutta chaaye calota nacayamaleq cayot

Ca l-lla na'aq sauotaique da ñimataxaqui

Aiem can aiem na'asa iataqta yeqopita ra seraxatac saua'a ca'aca paxaguenaxaqui cha'aye qalota na iashaxaupi

Na qom i'ot naxa na naponaxac ÿaqto' ishet da namataq na huo'o na llalaqpi

Qom lvigaxanaxac na ñiqopita

Da ralaxaic nquiaxac doqshe lquia'axac npe'enguet so qarquia'axac can souaqtaña yi qarma' Chaco Argentina

Aýem ñanomteguet da ýaguec da ñitonaxac da ividic que'eca vi'i nache sividaqtaxaguet calya vi'i

Ca na'aq yecopita ra ivita qe ca iañoxoqui